Kan ril ruputmang tu til reng-reng kan tima in <hesitation> relational decision making an tiang tihi, til decision kan siam pa in. Kan ril ruputmang hi apoimo em-em a, tuta tuan masaber a tuan kan ngai dan tihi kan kemani kan ril ruputuk achang a kan ngai dan tihi a kan ngai apoimo tur ani a. Tumizua tuan til omdante, <hesitation> option na olaw omdante ni tuan tung tutu, kemani tuan chadon nga chadon lau tung tutupo tu kan lau enve ngai nga. Tumizua tuan riks kan lak thei dan azir, kemani na kan lak ngamdantute kan siat a ngai boka nga. Tumizua tuan kemani kanin motivate a ngai na sa em-em boka, tuan kan til pati tumakha, kan <hesitation> ti thei ngin ni inan kanin motivate a ngai a. Tumizua tuan kan ril ruputmang hi apoimo achang a, tuta tuan masaber a tuan kan ril ruputmang hi apoimo achang a.